त हमिन्ग् बत् बुन् थन्गब्ल, हमिन्ग् बत् दज बए मन्से दौ बेअ बि रुपै थेइअ, अरे दौअ बेग् रनलै बेख बेरत् एनेर्जिनग बेइन थगै। त बेअ एनेर्जि फर्क बेअ मनिफ्रय कन्जुṃ खलम, मनिफ्रय एनेर्जि खमन। त हमिन्ग् बत् दज ए बए गदेइ, गदेइ <hesitation> बिदेइ फर्क बिवर्निफ्रय सुब्खुननै बेअ बिदिन लैअ, अरे बेनेफ्रय न बेअ बुलमन, अरे बिदिन बिर्नौ बेइन हेफजप् खलम। अरे जेरौ कि गदेइ बिदेइ मन बेअŭन बेअ थन्ग, अरे बेइन एनेर्जि मनितखय बेअ गोने कोने कोने कोने, बिवर्नगि ननेइ, बिवर्निफ्रय गदेइ गदेइ बिदेइ <hesitation> सब्न नगि बेअ थन्ग जैअ। अरे बेनेफ्रय न बेअ सुस्तैन् एनेर्जि, एनेर्जि ख कन्जुṃ खलम, अरे बिर्नौ, स्पीद् बिर्नौ हेफजप् भेइअ, अरे बेनेफ्रय न बेअ बिदिन एनेर्जि ख कन्जुṃ खलम, अरे।